كنفضل نكتب ميساج ونسيفطو على أنني نعيط لشي واحد، حيت فالميساج تنقدر نكتب چاع الأفكار ديالي، بطريقة واضحة ومنظمة. وكيخليني نركز مزيان في شنو بغيت نچول، ونختار الكلمات بدقة و عناية باش نوصل الرسالةلباغا نچول مزيان. وكيبقى الميساج بالنسبة ليا كعطيني راحة كتر